﻿Ebyokurya ebi manyire abantu ebi basobola kurya bikabayamba kubaha amaani mumubiri, omuntu asobola kurya ebitakuri, omuntu asobola kurya akahunga, akahunga obu okukacumba kulungi, okakateeka mumbabi, okasiika kulungi ekihimba kyaawe, nobu okukiteekamu doodo, ebi ebyokurya bisobola kukuyamba kugaarra amaani mumubiri, ebyokurya ebindi ebi nsobola kubazaaho, omuntu obu akuba narya ensamaaki hakuba ensamaaki nazo zisobola kureetera omuntu kugarukwamu amaani, ebyokurya ebindi omwongo, omuntu obu okurya binu ebyokurya omwongo, nagwe gusobola kugarramu amaani mumubiri, ebindi ebyokurya ebi tumanyire ebinyonga, ebinyonga nabyo omuntu asobola kubirya kumugarramu amaani